ما فيها شي هوا إن ما كنت لابس الصبا تلبستوا باهي, توها الخيوط, تجيب الخيط اليمين, وتحطوا هكا من جهة اليسار, والخيط اليسار تحطوا من جهة اليمين, وبتتعمل هيك الجوربيطا, بعد تحاول إنك تعمل بابيونا هكا كالنص دويرا منا, ونص دويرا منا, والخيوط بطبيعتهم كي باش تكبس, وهما باش تخرج منظرا بابيونا, يتربطا سا فا ليجل.